Fomban-drazan̈a ndraiky fômbafômban-drô Sonoa àby iô ndraiky, taon̈o vaôvaon-drô ten̈a miavaka. Tsy mitovy nintsika zen̈y fa ten̈a ny fety faran’ny maventy izen̈y amin-drô taon̈o vaôvao. Abaka iô, irô koa zen̈y niavian’ny kongo fo io. Baka tamin-drô àby io, ia, kongo fo e, taisia e, baka tamin-drô raha jiàby io.